أحسن حاجة الواحد يديرها آخر النهار هي يوغا مسائية و لا تمارين التنفس باش يـ يهدي الـ الجسم نتاعه و يهدّي الذهن نتاعه و يرقد مليح.